Hɨn, hɨne ka tǝfǝgi ɗa lyentǝ a fǝre, pwa kana bǝ haa ka tukwotǝ, hɨn kana bǝ, nadɨ maɗǝ mwayi fǝre hiɗǝtɨ tukwotǝ. na ɗa hiwtɨ, tukwo-tukwo tukwo-tukwo. itǝ dǝ a muɗǝ zǝ mbwayi fǝre mwaakɨntɨ tukwotǝ. tɨ haa-kɨɗatǝ. Na maɗǝ na pɨrǝ ka lyentɨ viriwdǝ mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ. Hɨn kana ɗa tǝ a tɨlǝ mbwayi fǝre tukoltaakatɨ haa-kɨɗatǝ. Itǝ dǝ ma dɨ mɨnǝ a bǝ a shinǝ. hɨn kana bǝ a shinǝ, ndǝng na maɗǝ, mbwayi fǝre tukolǝkpetɨ awure. Maɗa na maɗǝ mbwayi fǝre tukolɨkpe tɨ haa-wure, na taa dɨ gǝni, na swaɓwa haɓyi shifatǝ. Na na gonǝ mgban taa dɨ swaɓwa haɓyi shifatǝ. Na taa dɨ goni, hɨn kana swaɓwa haɓyi shifatǝ, na dɨmǝ na pɨrǝ humwa ka lyentǝ. Na dɨ zɨmshi kaade mbwayi fǝre tukolukpetɨ kaade. Hɨn kana zɨmshe mbwayi fǝre tukolɨkpetɨ kaade, taa asǝ dǝ na dɨ mban a ɗa pɨrgǝ na shinǝ. Hɨn kana bǝ shintǝ tan, na dɨ maɗǝ mgban tan. mbwayi fǝre hiɗǝ naasǝ mgban kpetɨ tukwotǝ. Yi haa-kɨɗatǝ. Hɨn kan maɗǝ, na pɨrǝ hiwtǝ. dɨ beetɨ hiwtǝ na maɗǝ a nza na pɨrǝ humwa ka lyentɨ viriw dǝ mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmte na dɨ ɗa. Beetɨ angɨn nǝ mgban na ka mɨnǝ a mɨna a sɨ bǝ a shinǝ, na mɨnǝ ka haa-kɨɗatǝ, na pɨrǝ humwa ka lyente na dɨ ɗa fǝrǝ-fǝrǝ mba-dɨ-mba lyente na dɨ ɗa ne. Verewa na dɨ verewo kat aa dɨ pɨrgǝ angɨn. Gǝlǝ nagi a nduwa na muɗǝ, hɨne ka le satǝ atɨ. mbak-mbk hɨn ɗɨmǝ ɗa hiwtǝ. Ka haa-kɨɗatǝ. Haa ɓǝ kɨɗa, hɨne le satǝ mgban atɨ, hɨn ɗɨmǝ bǝl lǝmǝgye da hǝmɨnpwa. hɨne ka le satǝ mgban atɨ. lyentǝ na humwashi na dɨ ɗa lyentɨngɨn. Hɨn kana ɗatɨr mgban a tɨlǝ haa na kɨlǝ ɓǝtɨgǝ hɨn ɓwa dǝ, na dɨ sǝte na dɨ lyenǝ karǝ. Na pɨrǝ humwa. Na a haa ɓǝ dǝ na wudǝ, na itɨ peeti ɓǝ dǝ na wudǝ, na wudǝ peetɨngɨn gban. Na ka mɨna mgban ma mɨna pɨrǝ humwa. Shintǝ ne ǝ ka fǝre ma kana ɗa lyentǝ ɓwa. Ma dɨ shinǝ a bǝ ma shinǝ. Ka fǝre ma maɗǝ mgban a mɨnǝ a pɨrǝ humwa ka sa a humwa sǝn. Sɨnǝ sa na dɨ fǝrǝ-fǝrǝ mba-dɨ-mba. Usǝkǝ.